<noise> yani buma layi gwannati ca umau yani bu ci ummi ma kakkalhu gma <hesitation> khin ya bu ca umaa, amma yani buma layi ca umau ca zha hankiliʒi dighan yani bu ma p’a fa Kiya gwaghuma ghingin we wuna kwahiyi kwahiyi ca zha sinni tada Kirau, kwahi ca zha sinni tada zhewali wi kwa ghauza kwahiyi guna ca Zha fatai amma ba gwamati ci diva ci ndaka zha ghanza ca naha ca gwaghumu ca Camu wita wuyani bu ci ndaka zha ma kiya uma Sana'i wi mbanai ghingin ma p’a ma khiya dawa di Kutighughuma ci ndaka ga naha Subau niza ya uma ya ghumuna ghankwa wee to suban pu hi ndaka p'a yani buhi ndaka umma di layuwi tasinu to yani bu ma ƙiƙƙa gwannati ca uma bee ca k’udilla a dawama ghingin ma p’a yan tahiyai ghingin ma p’a sinnakhi di ithin sawun ta na’a.